சாரா நீங்கள் நீண்ட காலமாக நண்பர்களாக இருந்தீர்கள். நீங்கள் எப்போது முதலில் சந்தித்தீர்கள் எமிலி. உண்மையில் மேக்ஸும் நானும் சென்ட்ரல் பூங்காவில். தற்செயலாகச் சந்தித்தோம் அது ஒரு இலையுதிர்காலப் பிற்பகல். எதிர் திசைகளில் நடந்து செல்லும் போது நாங்கள் மோதிக்கொண்டோம். மேக்ஸ் நிச்சயமாக மோதிக்கொண்டேன். நான் ஒரு வாடிக்கையாளரைச் சந்திக்க விரைந்தேன். எமிலி அவளது வழக்கமான அழகுடன் இருந்தாள். எமிலி சிரிக்கிறார் ஏய் அதைப் பார். நான் இயற்கைக்காட்சியை ரசிக்க முயன்றேன். சாரா அது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஒருவருக்கொருவர். உங்கள் முதல் அபிப்ராயம் என்ன மேக்ஸ். எமிலி நாங்கள் மோதியதில் இருந்து இலைகள் மற்றும். காகிதங்களால் மூடப்பட்டிருந்தாலும் கூட. எமிலி அழகாக இருப்பதாக நினைத்தேன் எமிலி. வெட்கப்படுகிறார் மேக்ஸ் கொஞ்சம் விகாரமாக இருந்தாலும். அவர் அழகாக இருக்கிறார் என்று நான் நினைத்தேன் சாரா. அடடா நீங்கள் மிகவும் அழகாக இருக்கிறீர்கள். அதற்குப் பிறகு நீங்கள் எண்களை அல்லது வேறு. எதையும் பரிமாறிக்கொண்டீர்களா எமிலி. உண்மையில் மேக்ஸ் என்னிடம் காபி கேட்டார். நாங்கள் மணிக்கணக்கில் பேசி முடித்தோம் மேக்ஸ். மீதம் அவர்கள் சொல்வது போல் வரலாறு சாரா. அது நம்பமுடியாதது நீங்கள் இருக்க வேண்டும்.